انك تغيش حياه جديده ان انت تجرب حاجات جديده وتقابل ناس جداد، تعمل تجارب جديده، تعمل حاجات مكنتش تخطر في بالك ان انت تعملها، <hesitation> تاكل اكل جديد تعمل روتين لحياتك ونظام لليوم غير النظام اللي انت كنت ماشي عليه، عشان تحس ان فيه اختلاف، والا مش هتحس ان فيه جديد، وهتلاقي القديم زي ماهو فلازم تغير.